Mhe ghe le like bhe ghe bho ghe ma ebimen kata ban menawe ebho ne huma onu gha yin da uwe, uhukpa uwe khian ya len aghamien ghe uwe oni emhin buere eghon-gho otubhe-egbe ena uwe ogha rie nawe owe ege nuwe ya mien uwe rie-rie agha mien otekarie asun yu we le oghake re ghe, eghe so owe eni asun ni suwa because before uwe kue rie-rie odeghe he wi eni gho ni oyon mu we before uwe kue rie-rie esogha bhe rienu we, ebhe rian sun yo, eso wa yan uwe, iwi iyan ya nuwe eso egha rie nuwe, agiagbe na fuwe re, enawe le-lotor nawe lelo khun na we ma-azen bhe ekhe oso, eni ighoni uwi saboya luemhe uwe ye sabo hale, asun no ro uwiya sabor hale amagha bien uhumhi igho nor. Oleze awel arerele omhan nor huma eghe so wel dorere ghe wel sabo miomhan nor huna wel yobesi mue egbene bhoni e̱ ebho na rere se̱ a wel yobesi mue oghare mie ghe egheso oluemhi nuwe mhan mobo buemholen bhirio wel wel ghe enemhi nuwel lu na mel mhan tel hol nor diano or wel yaba because wel gha dor ghese kalu ese ese nor lu eghai mue nighoni refo ekue seno mhanila emhan ghi mie nigho ni mue gbenomhania emufua emhi kike kike nor ghi sumu bho tel enagbona nimu ghiyona oghimhe bo diahe <hesitation> oghs koto dun daniani wil gha kio omhan ekekekekekeke namie we gha omhan ya deba ene bhoni ne ria ni enebhoni neka ruwa ghoni yadebalon ebe mhan gba oleshie wel na kere wel ghe wel gha bie

Ene huma bhi rio-eyi bho na re-re wa fiye kgbe bhiri butokpanor, ebho ne hu ma eso eto memhan ehen ebo ghionire bhor, abho kere omhan no kho ogha rukukhua gbo buti eno khu elabhi kolu men ze gha huma damen buti egeso, ena to do ghe waho, mhen mobolen eboshionire <hesitation> but ebhe obho ne human mimobo yemhe yhan gie me musti mae no mhan mhen de only <hesitation> abozie mabhele gimre mhen mhan ye hen mhen egbe ole shie abhe ebho le huma bhiri me mama yi-ya giel mom ama like ebho le huma.